போர்த்துகீசிய சமையலானது புதிய கடல் உணவுகள், குறிப்பாக காட் பக்கால்ஹாவ், இதயம் நிறைந்த குண்டுகள் மற்றும் பல்வேறு வகையான மசாலாப் பொருட்களுடன் அறியப்படுகிறது, இதில் பிரபலமான உணவுகளான பேகால்ஹாவ் எ பிராஸ் உருளைக்கிழங்கு மற்றும் முட்டைகளுடன் கூடிய காட் டிஷ், கால்டோ வெர்டே கேல் மற்றும் உருளைக்கிழங்குடன் கூடிய பச்சை சூப் மற்றும் பாஸ்டல் டி நாடா கஸ்டர்ட் டார்ட் ஒரு தேசிய இனிப்பு கருதப்படுகிறது.